वेटर के ग्राहकों के अभिवादन करे आवे चाहे। चाहेचे उनके उनके ज़रूरत के ख्याल रखे चाहेचे। अव तेज औव सटीक सेवा परदान करेला चाहेचे समय। औव सवधानी के बीच संतूलन बना के रखेला चाहेचे। टेबल पर बैठल ग्राहक के ऐसा लगे च खाना परोसे से। लेके जूठा वर्थन उठावे तक उके ग्राहक पे नज़ा रखे। के होकेचे कि उनके का चीज के ज़रूरत पड़ेचे।